كنت هختار القدرة على علاج اي مرض لأن دا تأثير إيجابي كبير جدا في حياة الناس اقدر اسيبه وأخلصهم من المعاناة والالم ومن تعبهم وعدم قدرتهم على ان هما يعيشو حياة كريمة